Prefieru'l mi restauranti favoritu pola confianza ena calidá, tamién porque allina ya so reconecíu i tengu amistá cola genti dessi sitiu, enque tamién me presta de preval sitius nuevus pa qu'aiga variança i descubril gustus i cozinas deferentis.